to keddu am kunni radio, 'ko kuma' TV, ko wa'ti gimol ɗo nana, bo ɗo dama himɓe jeemma un, mi yahan mi fiyanamo ndambugal maako, say mi biya Allah sene, no cumri? to min humniri, say mi biya useni waɗu muyal a usta bolume radio ma may ngam himɓe luɓɓe ɓe ɗo ɗa'ni bo hesitation, speaker may <hesitation> gimol may ɗo dama ɓe waawaata ɗa'nugo, woɓɓe ɓe warti ɓe somi woɓɓe bo ɓe nyawuɓe un ɓe yiɗi ɓe ɗa'na, ha nder maɓɓe bo woodi ɓe mari ɓikkon, ngam to ɓinngel ummi jeemma ɓedinngay boyu go un ɗa'nata, useni waɗu muyal a usta bolume may seɗɗa.